Hei, mun bóla yá ning tíngi mutúrkan kan lákthéi dónani yánsú hei kan láisénz téi kan pí ánga láisénz yáni labhín kan ándarkát téi le driving licence le hei tísángsáng kan dokumen téi kan pí ánga praesába. Áni téi buláchángin mutúrkan láhá ánga lásába kan kan kálngákan mumo kan trúlnáatei kan kalná mun túraatei kan va kalngákan mansúba. Áni kan va pekéi le trúlnáni ka pekéi lózen kan tán bóina siamdóná bóina le hei éksidénlón prangáhyán tratéi kan kan mansába kan pekéi trúlnáni.